אחויה קנדווי מעאך חר בש נקולק נתגדאו אליום מע ביחדיאתנא, סמעתי עלא וואחד ריסטו חדש פי וסט אלמדינה, קידירו כסקסו דיאל שבע חטארי, ו בנין, נתלקאו מע עלא אלוואחדה, נדרבו שי קס דיאל אטאי, מנבאעד נתבדלו שווייה דיאל אלחדרה ו נדהקו שווייה, מתנסאש תגיב מעאך אלחכייא דיאל אלבארח, מתשוק ניסמעה, סוני עליא אידא תבדל שי חאגה.